<hesitation> yau perisau eu wesie cuma ha hanya a tereu alae liliane lilia ela liner me sai i <hesitation> akai werie seme yare halai a in sai kan he ana jadi e sama'a masa langsung <hesitation> retanra marnate me sai sa'a na walawama aima jadi yau cuma a tereu lubinatang hue sai cuma hanya laline, laline reme sau artereu alae, barang emesai eu ulu ulu olama na walawama kan ibarasae saka na hatale <hesitation> akae riema semile mae biasae ilmu iema <hesitation> lai au ucarita ye asa oleh karna re isa au a etereu ala hahe, au bukan a tereu alane le'e e eite satamu cuma a tereu lo'u were hala yari yae ne he ana, jadi yare hakare wa'aele me e mosama sa anau lamau umahara jadi a tare u sa oli ere me biar esa'a ana walau sosi ransia usul we'u au kopeu alae biare apa'u isi tamsi mau bu suleu ala etamparemo oleh karna a tere'u ala hahe, laliena reme e sa'a masa i sa'a anawalama akai riyeru gili gili ae hua ana lama jadi bisai tahani tam yau mane a tereu ala ae loru mesa re re racon le'e. Bisae u nama wera mana hola wera mane iti ane tamm loro mesa, termasuk <hesitation> re waele re hutu wae mesa ahiate, bisae i nama stenga mati aiyama lo'ue bisae etue tetap tamlo anao lama <hesitation> aparu rela wae mane apae jadi bisae tetap tam jadi au li'e a tereu ala ae biar oli e mane au li'e tetap au lia alae au hunue hunue ara ua ma tanui isae hatuse au warue ai matane e bisa au u usahue eu lama sue'e mo kalo untuk a masu tes a tereu ala ae papau sulou alae u i temina au soluou awau ni arara nira menna au ni'a uli e peme tam cuma ehu e binatang sae sa sima laline ma a tereu alae man mo kalu sae sa me sa a tereu alaru tam cuma a tereu sa laleinme ime karna retanda lama no lama sa eu nau ana lama upota anau lama ru mara bisae ha'ire tam <hesitation> mansae ama diriya tam mama tugu tam. saka a pama ayai i e eweri wariye e ulu ulu jadi oli'e remi mane ma a tereu kalu untuk lo'o lilia'la leinemo kalu ehue binatang sa tereu ala u tam. Au topi eru mane bisa biarea capatu le'e mo sakau u au kopu kopu biar sandal le'e sakau kopu olaru biar u alas ya a i u, sahae mane mesa bisa a tereu ala tamu kalu lalinesa tereu alae atau mai syiniye, akau li esae u bisau tue peme tam lore haun re haun lebe la'e he unama kalu pisae sa re akapam lore sa ire sa'a, re haun me sa'a lo'ue ma jadi kalu i li ehe mane a tereu malae i mesa pribadi yau ruwa'u uli e mane bisa u usae riya tam kalu la liene sa untuk namae namae laliene kalu binatang se barang ramin sa tam mo kalu hen me mane sa a tereu alae, yau bisau uli e a masute tam ela'ae biar na u popun harus sau lea alae loa a tereusa cuma hanya re halai yala a tiahe ana re imane, mae u nau a tere'u, mo kalu tam kali topi e nai di e tam sae topi e mane liem mane i hare i ei a hari iya ma'alae jadi kalu bisa e eu turus me sa au na sampe sa lau u hora sia ae na sau li e sau a tereu alae kalu na esa'a ao ware mena ye sa ere sam sa'ai. Ye i tema mane pakae ete tam mo <hesitation> ulu ulu mane ulu ulu ma'e a tere ma'alae eu werie ise akae <hesitation> we parisina e una ka'a kokure mere jadi kalu mo saha lama mane kare tanda relawai relawai tuye leumere haka regae re tanda na ru esa'a mo kalu tam taka ite bisai <hesitation> im lairia tam kalu i topie pisa pisahane lie tam bole mo kalu li lie esa tetap saka ye mane u solu alae, biar oli'e le'e tapi barangde me sakanre re wa'aele rime mane ma a tere malae hiyau a tereu alae, kalu pribadi tu mata rami sa tamu kalu riyau sa'a tereu alae <noise> akhirnya bisau li e tam an ye au solu alau li alae kalu na <hesitation> au li alae tam sa saka pakare mesae yau ue u saere pakae u seri me mane le'e, jadi bisae senau sahue mane musi yau lia alae biar olie me le'e tapi akireu alae lau orasi a hina risa kolae na u li ei mane, biara umtuari i le'e mau li ea a tereu alae esaha'a mane au li yeo lama a rapotasi mo lamaralane mane au lea alai au sua a an na an na lia si si a aheru si isa eru. No'o eu bisau <hesitation> sai ria tamlo laline rene mesa re au li i ma atereu alae mane, au lie arau mane kopu alae yo jadi nalo ue wau pribadi sau a aliene me sa'a tereu ala hae, kalu barang rame sa terem tam tapi kalu namanya laline im me sau a tereu alae re na lai laline me sau atareu ala hae.